<hesitation> kotee foloniire ɓuranikan e ley aawion. Mi heɓan mi yiya, ayyaa, tageefu ngoo e dow mbeeyu oo. Tawan leydi ndii duu ana woɗɗi. An tan a heɓan ƴeewaa kulle kaa. <hesitation> No njiɗirɗaa, jonkaa aɗe yaha ɗoo fu, a ɓeydorto anndal nokkuuje ɗee.